Lohe intia punna nu mantanga raha di erea juku' intu kaminang lohe mingka maraeng injo riek dikua kombeng, doang, cumi-cumi, biri-biri, cuppang, buaja, ulara kulle todo ulara erea do taripang na panyyu